نیوزی لینڈچ ثقافت چِھ یورپی تہٕ ماوری اثراتن ہنٛد امتزاج، تہٕ یہٕ چُھ کھلہٕ، دوستانہٕ تہٕ احترام خاطرٕ زاننہٕ یوان: زبان ۔ نیوزی لینڈس منٛز چھِ ترٛےٚ سرکٲرۍ زبانہٕ: انگریزی، نیوزی لینڈ سائن لینگویج، تہٕ تے ریو ماؤری۔